جو زیپر رہتا وہ ہماری زندگی کو آسان بناتی اور جو۔ ہمیں کام کرتے ہیں اس کو آسان بناتی جیسے کہ <hesitation> دیکھیں تو۔ جو زیپر ہے اس کے بہت سارے پارٹس ہیں اور اس کا ایک۔ پہلا بولے تو تیت بولتے ہیں ان کو اور وہ لوگ کرنے کو۔ ہیلپ کرتی زیپر کو جو پلاسٹک یا میٹل کا بنا رہتا ہے۔ اور وہ ہلا سکتے ہیں ہمیں جوائن کر سکتے ہیں یا سپریٹ۔ بھی کر سکتے ہیں ان کو الگ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو۔ نیچے اوپر بھی کر سکتے ہیں اور جو زیپر ہے اس کو ہمیں۔ اوپر کرنے میں وہ جو تیت ہے وہ دونوں سائیڈ سے لاک ہو جاتی۔ اور جب ہمیں وہ <hesitation> زیپر نیچے کرتے ہیں تب وہ دونوں۔ سائیڈ کے جو تیت رہتی ہے وہ کھلتی ہے۔ <hesitation> جو کہ <hesitation> آپ اپنے کونا میں ایسے یوز کر سکتے ہیں۔